هوايتي المفضلة هي السفر يا اما بلمدن الموجودة داخل البلد او خارج البلد لأن هذا الشي ينطيني حماس انو اني التقي بأصدقاء جدد اي اشوف ثقافات مختلفة اجرب اماكن جديدة اطعمة جديدة، اتعلم لغات، هذا الشي ينطيني حماس كلش جبير انو اني استغل ي الهواية و استثمرها اكثر.